كي نتفكر في اللون البرتقالي، يجي في راسي يسر صوالح. يجي في راسي اللون <hesitation> البرتقالي هو لون التحذر، لأن في إشارة المرور كاين اللون الأخضر و اللون الأحمر واللون البرتقالي، البرتقالي يعني سر بتحذر. <hesitation> اللي ثاني يجي في بالي الفواكه بالطبع، مثل البرتقال المشماش ظون ثاني فيهم اللون البرتقالي.